بتمني إذا بقدر ألاقي زر يرجعني بالزمن لورا. رح أشوف شنو قاعد يصير. في الماضي راح أغير قرارات. راح أسوي قرارات أفضل. لحتى تصير حياتي بشكل مثالي أكثر. راح أتعرف على القرارات الجيدة التي كان لا بد أن نأخدها في الماضي لحتى تصير حياتي اروش.